كيف أسوي طبق سلطة فواكه بسيطة، نحتاج أول شي نقطع تفاحتين، وموز ،وبرتقال، وكوب من العنب، كوب من الفراولة ،وعصير ليمون ،وعسل، أو سكر إختياري، نقطعهم مع بعض ،ونحطهم ،ونخلطهم ،وكذا نحصل على طبق سلطة فواكه لذيذة ،وبالعافية.